Katsokgtí xniku ya kilhtamaku snun paxawa, ¡wana lan! Akit paxawa akxní tlan kit je. talak....

Tuku anakgoy nal nak min pulataman

Akit kamankalitakgalhchiwinana tiku kamakgtakgalha lakgkgolon juu nak kinpulataman tawilana chalhuwa lakgkgolon wax la talamana ana niku tawilana nak xikkkan wi tiku katakama xkaman wi tiku alakatunu alakatunu tawilana xakaman wilakgolh ama lakgolon lata xkgakgama katakama natanatni waxla akxni nisnun kgolotsin akxni hay laklankata lakgolon lawa kgolotsin ana kamakgtakgalha ixputini nachuna kamakgtakgalha ixkaman ana niku chali chali xalata niku maklakaskin xawa xakgawa an skuja xlakata ana niku wi ama kgolo wilakgolh ana nik xlakaskinka xtiyat ana taxtu ama tuku tuku nalitamawanan xakgawasa xaputini skiti wa mawi makgapitsin chuna ankan xakgolotsin xakstu tawilay xakgalhin makgtakgalhkan

Kaman kalitakgalhchiwinanan xalaktsú lakgtsitsekgen tantlin ju'u ana niku kaman kawaniyán nikula kilhtsukukgoy ja'e makgasa xkaliminkan ju'u nak kintiyatkán ama tasakua nema xalakgtsitsekgen pulh tasukulh pul tachilh tatsukulh nak México tasukulh taskuja aná niku cha'nanankán lata tuku e chankat pula wa xtaliskuja wa liwaj xtalitanuy xtaskujutkan chankat, ana xamakgtún akxni lichiwinankan ama chilh chatun lata xtaminkgonit lakchixkuwin xmin chatun xa kgawasaku xatsitsekge chixku kgawasa xmín, xtamín ixtse makgstalalh xatse xlakata namakgtakgalha tsina ama xkgawasa niliwaj lipawan na'an namín skuja titaxtulh ama kilhtamakú lakgchalh makgtun akxni alh sakgnan ama tsukgawasa chi ama ixtse stalanilh ana niku kisakgnalh tujwacha luwa wa xlakata akxni tachilh chi nakx e akxni ma'matasaninalh lata xtawilana xamakgapitsin latsitsekga lakchixkuwin xlakata makatsininama pi xkalh luwa lata ama xakgawasa ixkgawasa ama puskat hay tatamakxtumilh alh tamakgtayakgolh ama nima xka'kanit tsukgawasa, xlipuntsu como lakxtun xtaskuja na'ana xtapakgtanunit litutunakú na'ana xtawilana natatamakxtumilh ,akxni chu akxni akxilhka ama kgawasa pi xkanit luwa tsukulh tatamakgstokga hay itat walika ama kgawasa xlakata namakgtantlikan tsukuka makgtantlikan tsukulh takgtasay, tatachekga ta'tatsukulh tatantli tasilh nikula xtakxilhmana litutunakú xtakxilhmana ama nikula tatlawakgolh, tatantlikgolh tamalakastakuanilh ama kgawasa takuchilh chi chapaka luwa, makgnika luwa wa xlakata chi akxni e litutnakú ta'akxilhli nikula tatlawalh takatsilh pi ama lakgatantlikan ama tixkaka tixkakanit xlakata na nakuchikan, titaxtulh kihtamaku ama, ama kilhtamaku aya chuna tataxtucha pi tatlanilh ama kgawasa luwa makgnika chi aya ana sputkgolh. Xlimakgas lata yaj ti tiku tuku lakapastakli tuku lata titaxtukgonit ama litutunakú tatsukulh tatamakxtumi xlakata na natatsukulh talakgtawakay nikula natatantliy ama xalakgtsitsekgen wax lakata ama chi lanka laktsitsekgan chi ju'u nak kinpulatamankan kawanikan xalaktsu lakgtsitsekgan tantlin ama xla ama lata ta'akxilhkgolh li tototonacos lakgskgalalan lata takatsinilh nikula tatlawakgolh chi ja'e, ju'u pula chi tatantlikgoy tatamakxtumi ama wanikán akgtun cuadrilla likutuy lata lakchixkuwín tamakgatsi itat cuadrilla ixcha'chaxan lata watiya tatatantli lata tlan taxtuyacha chi tantlin tsitsekgan ama alh kilhtamaku wakg tamatlanilh lata ama tatantlilh ama xalaktsitsekgan wax xlakata chi ana tasi nakxtalhakgankán pi ja'e tatantlin xalak tsitsekgan xalak tsuaktsisekgan ni án nitatamakxtumint kganpatuy cultura ixlakata chi chuna lilikatsiniyaw ama lata tatantli ana masikgoy lata nak xtalhakgan ama nitsitsekge nima xmakni an lata xasnapapa xa e xtanpin án xasnapapa litutunakú chi xakgspun án ama xalakg tsitsekgen namasima pi akgtuy cultura lata ama takatsinikgoy tatamakxtumilh ama kganpatuy cultura ama cristianos chi xlakata ama ju'u akin likatsiniyaw wanchi ama xtakgnukan nawakg tsitsekge ana nakx xtakgnu lakayawanit ama wanikán garzotas napapa ana niku masima ama la xanat, xanay ama chankat wax xlakata chuna para snapapa o smukukú xalata nikula liminkgoy chi ama xkilhpan lata xtalhakgenkan wakg talhakgan smukukú xlakata ana masimakgolh nikula ama kachankatni wa xlakata lan chi lamajku ama tatantlin wakg nak Papantla lata kaniwa wi pulataman makglhuwa o pulaklhuwa wilakgolh ama tatantlin xalakgtsitsekgan laktsu laktsitsekgan xlakata chi akin akit klitantli akit ju'u kinpulataman najkgalhi lata tiku kinkatatantliyan lajkgawasanku akit kgolota wa xlakata xlakantinkan wa xlakata akit kliskuja xa caporal ana niku kgetaya e xla xlakata natatlani ja'e tatantlin talakaskini chatun, chatun tiku wamaj wa ama paxiliy xlitlakgni, chatun chi ni ama palhkgata xlitlakgni ama wanikan violin chu guitarra ama xla watalakaskini natatlani ja'e ixtatantlin laktsu laktsitsekgan watiya.

Nak nakinpulataman kalhkakan mapakgsinanin akxni lakgoy chatum ti mapakgsina putsakan ti ama lakgatayi ama taskujut ama xla xlakata nalakgataya puwana amaka laksakan chi astan amaka tachiwinankan xlakata li na likilhanka akxni na eye na na'tatamakxtumi lata niku tata makxtumikgoy xlakata wa xla nawan xlakata na kat nalakatitayaya ama pumapakgsin nima amaja makgxtajkan ama xla akxni akgpunti aya makatsinikgokan chi wakg lipulataman ana niku wankan tuku ya kilhtamaku amaka liyawakan ma sasti mapakgsina akxni tata makxtumikgoy tlan chi uyu tataxtuy aya limakankan chi ama ti liyawamaka akxni tatlawanit chix tamakxtumit wan chi tiku lakgchalh wa tiku tlakg litamakayawaka wa xla ama tamakgxtakga mapakgsina nima amakilhtsuku ix taskujut. Watiya.